Iya to isse injo nakke iya punna la lampa a anjama <hesitation> nyengka a rolo anganre, ka biasa ka nu malas a pallu, na malas a pallu ri ballakku biasa jari nyengka a rolo anganre, ri warung bassoa biasa, kanu akra kalia ki ndeke a nganre basso doe, jari nyengkaki rolo, mingka iya intu pangngangreang basso nu ballo doe, ri-ri batangji na ri batuasang, ri mas nok biasa na ri mas andi do, injo ballona punna la sebelum la lampaki anjama a nganreki rolo, angura naku nyengka nganre bakso biasa, ka kulaloiji biasa pangangreanga bassoa, kulaloiji battu ri panjamagku do, jari anyengkaki rolo, injopun punna la minroma, <hesitation> punna tala tanga bangiji ku minro, nyengkaja isse pole, mingka taliaji sangga basso na balu iya do, riek tokja angkua mange nasi goreng, gado-gado, mingka injo punna takkala, takkala akrak kaliaki <laughs> nganre basso, <hesitation> anyengka ki isse iya to isse injo nakke jamangku iya, <hesitation> anuji, <hesitation> aklampa ngantara makanan do, biasa to injo pole punna e kalohe-loheangna tau a malam minggu pi biasa. <hesitation> kalohe-loheangna tau a iinjiya, riek toppa injo, iya to isse injo pole ballona ka rie bonus ni uppa, jari tambah semangat ki lanjama ka rie bonusna, iya to' injo ballona punna malam minggu i ka ta'bala to isse tau iya do, jari ballo to isse ni sa'ring mangngang ta to'ja, ka anjama tosseki isse jari pakunjoi mungkin iya ji injo kapan isse laku pau ka iya ji injo ballona ri panjamangku nakke iya punna malam minggu i